هل تفضل العيش في عالم خالٍ من الكوارث الطبيعية أم خالٍ من الجريمة؟ ولماذا؟ أختار أعيش بعالم خالي من الجريمة لأن الجريمة تزرع الخوف وتكسر الأمان بين الناس إذا انتهت الجريمة، يصير الناس متعاونين ويواجهون الكوارث الطبيعية مع بعض أما الكوارث، فهي قضاء الله وما حد يقدر يمنعها